Ndubu verdura ihá ndivadii kuento, kon onde iin ñachí jate teyuu jan nodiko una yun yunde'e ho jun mu'u, tu no kue ka'a nuu verdura na'a iho no yenta no yenta, avara unteyan nujandu o uan nduan tukan ngueno no yan ndun monguete ngueni té yugan.